Sunpa't anhmayä jutztä mpreparatzäkpa chile relleno, titya'p nyanhpa por que janu'sy ompa, y tambien tzäjkapyatä arrocito con con complemento ja'kutyä jejtzye nku'tu, pero de lo contrario sunpa't anhmayä jutzä tzyäjkyajpa, hasta ahi.